أفضل قضاء في خيمه فوق الجبل. الجو الجبلي يعطيك تجربه مختلفة تماماً، مناظر الطبيعة والشعور بالهدوء والهواء والريح والرمل الناعمة، كذا تفرغ الطاقات السلبية، وتشحن بطاقة ايجابية.